டச்சு உணவு, மீன்பிடித்தல் மற்றும் விவசாயம் ஆகியவற்றால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அதன் இதயப்பூர்வமான, எளிமையான உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்றது. புகைபிடித்த ஹெர்ரிங், ஸ்டாம்பாட் பல்வேறு காய்கறிகளுடன் பிசைந்த உருளைக்கிழங்கு, சீஸ், ரூக்வொர்ஸ்ட். புகைபிடித்த தொத்திறைச்சி, மற்றும் ஸ்ட்ரூப்வாஃபெல்ஸ் போன்ற இனிப்பு விருந்துகள் சிரப் வாஃபிள்ஸ் மற்றும் போஃபர்ட்ஜெஸ் மினி பான்கேக்குகள். ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பண்புடன் நாடு முழுவதும் அதிமதுரத்தின் அதிக நுகர்வு வெவ்வேறு பகுதிகள் அவற்றின் சொந்த சிறப்புகளைக் கொண்டுள்ளன, வடக்கில் இறைச்சி மற்றும் தொத்திறைச்சிகள். மேற்கு மீன் மற்றும் தெற்கே குண்டுகள் மற்றும் பேஸ்ட்ரிகளுக்கு அறியப்படுகின்றன.